Gny olombelo zô samy mana gny fisainany de tsy tsy voatery hoe fa tsy maintsy hoe hitanila na ato na aroa tsy mitombona.